Tsy ara'dalà ñy fampiasà ñy doràny aminy ñ'ale ñ'antony: -Mañitsakitsaky ñy zo maha olo ny ñ'olo ro mañitsakitsaky ñy lalàña misy aminy ñy fanjakà. -Misy koa ñy fiarova ny ñ'ainy ñ'olo, fañajà ñy fitsipiky momban'ny fanafiha, dikan'izay e tsy ara-dalà ñy.